أهلا آية، كيراكي دايرة، لاباس؟ عيطت لك في التلفون بصح ما رفدتيش عليا راحلي للفوكال. كنت غير نعيطلك باش نشوفك كيراكي دايرة ونقولك إلا راكي هانية في هاد الليلة، ارواحي نتعشاو مع بعض. بغيتي تجي للدار و نطيبو، بغيتي تجي للدار نتعشو. ولا ماكيش باغا تجي للدار و بغيتي نخرجو كاش بلاصة منها نحوسو و ناكلو و نقصرو و نضحكو و مبعد نعاودو نولو، كيما يغيتي. من تسمعي هاد الفوكال، الله يخليك عاودي عيطيلي و قوليلي وينتا تجي و لا كيفاش نتلاقو.